Uyámaţ banjoon joojá kantan këtan wël dí utul okëma tul wël umënţ wun mëmpurir puwët wul ţël ujúkan ngënú ngëcumal. Leegi ngëfurigo ucëli, amënţú wël dí ufërigo, ŋal kënţú dël uloŋ joo uyëlan ngësemen ngëtëb ngëwáanţ wala pëlí ţí dí ufurigo. Uwukogelir de me kaţa kancíţ ulek kak bí nací bí, baloŋ kafíiri yul kantër ná díwulin. Kantër ná díwulin kanjúkan wala kanţú dí bënú ukáy ujá uler wí ufíiri yël këtoti kanţú dí bëjëlan ukak bí ucí bí, ukak bí ucí bí. Banjoon joojá kantan këtan udutul uwala bëdúu wël, uwala bëdúu wël. Má ndank kay ngëfurigo ruka cëli dí kuraŋ. Uncí ëmplis mënkáţ kuraŋ á yutáb utul wala kafirir wël. Uncí mënká kuraŋ kënţú dí ufurigo mënkáţ kuraŋ rek këroo bí bajoon joojá budoo. <hesitation>